<audio distortion> mbahoaky aloha isam-bola, mety ataotsika hoe indropolo isambola eo. De gny vidin'izay, satria arivo gny bajaj raiky, eo amin'ny roa aly eo isam-bola.